இந்தியாவின் வானிலை பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும். அடுத்த வாரம் அவர்கள் வருகை தந்தால் என்ன பேக் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான பொதுவான யோசனை இங்கே: வட இந்தியா எ.கா டெல்லி, ராஜஸ்தான், இமாச்சல பிரதேசம். குளிர்கால ஆடைகள்: சூடான ஜாக்கெட்டுகள், ஸ்வெட்டர்கள், தெர்மல் உள்ளாடைகள் குறிப்பாக சிம்லா அல்லது மணாலி போன்ற மலைப்பகுதிகளுக்கு. துணைக்கருவிகள்: குளிரான காலையிலும் மாலையிலும் கையுறைகள், தாவணி மற்றும் தொப்பிகள். தென்னிந்தியா எ.கா., கேரளா, தமிழ்நாடு. இலகுவான ஆடைகள்: பருத்தி சட்டைகள், டி-சர்ட்டுகள் மற்றும் லேசான, சூடான காலநிலைக்கு லேசான கால்சட்டை அல்லது ஆடைகள். ரெயின் கியர் லேசான ரெயின்கோட் அல்லது குடை, சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியா எ.கா., கொல்கத்தா, அசாம், மேகாலயா.